Ny ifandraisan'ny samy bibikely dia amin'ny alalan'ny fofona ihany koa. Izany hoe rehefa mif- mifandray fofona izy ireo an dia rehefa mifanaraka, dia miaraka, moa rehefa tsy mifanaraka dia tsy m, <hesitation> mifandray izany.